Credit cardii ak tumieten. ishinii bankiai, gar bankiakan siit kaneni sii midaaseni, ishin dumii peesan kasafudeta, peesanen kas kaayeta, peesan olkaayeta aminen wo pesa ak gatiafa fudeno feetinea ishiinen unum fudetaan ishi duum mara biri amootu peesanii kasafudenoa iyoo peesan kadeno ak gatia